Yeah we we <hesitation> for my house we having like three different kind na language so my father can speak ley or my pa can speak ley kru my ma speak <hesitation> ley ley lorma and she can also speak ley kpelleh so she can speak two different language or dialect so on ley other hand then we speak ley koloqua la one is the over all language for ley house.